Dza m'enyi gye ne nyɛe ho yie nye edzibanyɛ. M'enyi gye edzibanyɛ ho paa osiandɛ mepɛ edziban na ber biaa meyɛ edziban ahorow no so mutum dzidzi ma moho ka mo ho ntsi edzibanyɛ dze sɛ enyikom mu o, yarba mu o, isu mu o, enyigye mu o eka dɛ menyɛ edziban a mobotum na mayɛ.